Amin'ny lafiny raika, ya tokony sinjaraina izy, satria misy zany le tegna hoe sy magnagna e, le tegna sisy, de <hesitation> igny mba hoe ampitovitovy ananjy amin'ny samy le misy e, nefany koa nefany a sy tokony sinjaraina izy satria nahoagna, satria am'le eritreritranao manokana hoe zaho niarana an'ity an, heriko nagnagno an'ity an, de igny zany le mahatonga anao hoe aha sy zaraiko amin'olona zany io fa tazomiko negna reky.